Kaijakmani budget snangnani bagwi bebak kharcharokno swinani nangnai. Jephru khe pandani jaga kanmungchummung tei sajOkmungrok tongna nangnai. Manwirokno swkangni jagao tonwi nangkukma manwirokno khlaiwi mano. Khoroksa khoroksano naiwi tei quotes manwi kubui khe rang rwnani chubachu khlaio. Khatungjakya khorchani bagwi kaisa nangkukma rang rwmani abo kwchangma rwnai. Khorcha kharmani kokno naisigwi tei nangmani hai budget no swlaiwi rang kharmani kwbang kharmani yakni phiyogwi mano. Chungkhar eba bakmani rokno tubukhe rangri ni jwngjal no kwmawi mano. Kaham khe wansukmung khlaijak budget bai khe kaisa naithok tei jolimung toniya oui kwrwi kaijakma wngwi mano. Abo bai couple rok rangrini bagwi uanajakya khe bohrokni khachuksa salno wngwi tongna bagwi khlaiwi mano.